Eyihi sikitholere ahabwa esonga nguma <hesitation> omundu ewaghuki ewuka lhetha omwa kipindi kyaghu siwasi nga sosire athi, awithe eritsuka erithunga ebihandiko erilhwa omwa kipindi eyakalhwa ebabya ibanamwasi ndeke batholhere ababya ibanamwasi ndeke kusangwa omundu anganabya abiritha eyo ya bandu kundi banabimuminya ngoko ni mwithi inanza athibithe omwa kihugho kyenyu kwisi inanza athibithe omwa kyalhu kyenyu nenyu akibya akahikayo omwa ena- enabalhemesya obuholho, inababulhisya obuholho, ewabana omundu oyo enabya mwibi, ina kiba eyo ni mundu syahikire omwa eribya omwa bandu abandu bawithe emibire eyithe ya muthina mughuma eya nganalheka ibatha. Ibanza erihuma omwa omwakyindikyipindi ibaghenda omwakyindi. Emibere emibi ngeyo iya- eyabalethera erihuma neru ibanza bakyami na- ghenda. So batholhere ibabya ibakathunga emibere eyerilhabamu ibastuka eribabulhya ndeke ahabakalhwa, neyakalhwa batholere ibabya ibanamwasi neru imumwamukirirya omwakyihugho kyenyu. Neru ahu imwaminya omundu eyamwikere nayu ngasosire athi. Nekyindi mutholhere imwaminya omundu ahakalhwa nganihi. Siwangakyaminaletha omundu kundi ibwa wabirilhangira inimundu anaba anasosire abandi bandu neru inakyaminasa inikalha omukyi omwakyipindi kandi isimwasi emibere yiwe nganiyahayi. Mutholere imwaminya, omundu oyu akalhwa hayi, asosire athi, ewabu ekyamaleka inalhwayu nikyi, nikyahi ekyakanza omwakyipindi kyethu, neru ahu imwikalha nayu.